<hesitation> Ny téléphone, zao zaigny, raha cad-cadren-draha heli. Nefa manjary zahavagna film izy, manjary angalagna sary e, andifasagna SMS amign’olo, andifasana mesazy ami’olô. De manjary anantsôvagn’ôlo kôa. De manjary solô misô-misôma jeu amy téléphone zao. De manjary sôvigna <hesitation> FB. Maro be raha manjary atô amy telephone.